Jo të ngrënit çë më përqen mua ngë ë të shtrejt, përçë per esempiu çë di, ham una pizza jashta te na pizzeria, çë mënd spëndosh, dheçi euru, quindici euru, shurbise normali, ad esempiu i shtrejt ë pishku, ma u ngë ndutu shtinj për pishkun, ngë ndutu më përqen.